Emi nana belɗum jannguki defte, mi dursa defte koo mi hettindoo defte de odiyo, emi heba seyo to mi jooɗake, emi raara fimji, emi heɓa seyo soosey.